اول حاجة قص الورق بحيث يغطي الهدية بشكل كامل مع زيادة بسيطة علي الاطراف ،وتحط الهدية في منتصف الورق وتطول الجوانب عليها ، استخدم الشريط اللاصق عشان تثبت الاطراف ، واذا حبيت اذا ثبتت زين ال -ال -الهدية بشريط ملون او بطاقة تهنئة لازم تتاكد من ان كل شئ مرتب وجميل وان ال -بطاقة اللي اخترتها يعني مناسبة لنفس الوان التغليف ،وبكدة هديتك تكون جاهزة وانيقة وتقدمها بكل حب.